Nruu nsua yonu, nruu nsua yonu, itangne gnoodane kane maala yi dé. Ni mu séébé, mu la déye i-i-koyema kuutu, féékine a gwégne gune. Yuna ifé ruu-niirone mbiina ruu nsua yoni nkikatima. Hum.